Raha ampisafidianana zagny za dia aleoko misakafo raha mamy satria izy koa sakafo matsiro mety havesatra amin'ny vavony mihignana ananjy amin'ny andro vô mandraigny igny. Dia aleoko zagny misafidy sakafo mamy zagny satria igny mba maivamaivana.